ایہ اک کٹھن چون ہے، جے مینوں چُننا ہووے تاں میں شاید پیانو وَلّ چُون گا۔ ایہ بہت ورتن جوگ ہے جس وچ اک سُندر تَون ہوندی ہے۔ جو کئی تاراں وچ بہتر کم کردی ہیں۔ اتے جیوں <hesitation> نوٹاں دی وسعت کیتی گئی ہے۔ ایہ سنگیت سدّھانتی نوں سمجھݨ لئی آسان بناؤندے ہیں۔ اس توں علاوہ اک ایسا وِجائی سادن ہے۔ جو میلوڈی اتے ہارمنی تے ویکھے جا سکدے ہیں۔ جس نال مینوں اپنے جیون نوں سمجھݨ دا اک نوّا طریقہ وی مِل سکدا ہے۔ تَاں اس کرکے میں پیانو نوں ضرور سِکھنا چاہُندا ہاں۔ اتے مینوں پتہ ہے کہ پیانو سِکھنا کوئی وی آسان گل نہیں ہے پر میں پُوری کوشش کرُوں گا اینوں سِکھݨ دی۔